So tawi aɗa yiɗi suuɗde njeenaari, a soodan kartoŋ. So a soodi kartoŋ mbaɗa njeenaari ndi e nder kartoŋ he. Ngudda fof haa uddoo. So uddiima, ƴeewa fuleer jooɗɗo mbaɗa he dow he haa wela yiyde.